Nje dey dean de an anureke trisang see de abe akpan wa gbo anu ray kay titerun ejima ka egeta bronu de sag. Breke isronu abere asenye bere arene mo kare do mo ou, se nye sara be fye se nye sara wey ban fenma kaya njah barko be tire danja nsewine sara tine danja bay tine usenu ngeaan through bain lobo obari aso otor anu asan ngean anu rejun mpio rebelakor intiwor gban ke egeta tine nja ka tan kwor otora bui so wensokpurun obari wa na ru wan kpur den memor but ima gbor pinkele tho okw otor nju ka dey kea ke-ageta okubowia brea pia gorah bah channa jurah abe nne naira bere naira wa ehu nnee bah ke ma gbo brendee kara bekor kara bay ba dey rah or mor ehu jama pinkele nnu re jaja dey rah juma sen egeta ake- egeta rah tuma ageta nor ba turra obarbanu tewa owa jar ofar, owa ehi oyo-otor wo kor egeta nnera anu arebe be impee bay bereyor do ma nja nye cara dey bar jular. Kara tin dein nja kegeta bey eye kegeta e soro nah bodo aowe bay oporone sosomgbibina inchumako kegetayo bay e geta ray ke otoryo ah alobo dorobae ea labi anu ke basa ageta nwekundo amasejusebo ma aketageta rebela two ageta towa mo tro-ogbeh jurisowejue beregba ah elobor rah cara dein nja ke egeta keregeta regeta. Okun nsewine Kara sey otor nsan awor cara tita see wey tita see okar ju wor ajuri oso-otoryo oka mor egeta ray jima kegeta rah bella bo- bodo. Amememo kegeta re.